إذا باش نختار مئتين عام نوخرهم ولا مئتين عام نجدهم نتطور نجد مئتين عام لقدام نشوف الدنيا خاطر في الحالتين فيمئتين ما عادش تيكون موجودين في مئتين عام ما عادش تيكون في عائلتي وأشخاص نعرفهم بالتالي نمشي للمستقبل نشوف شنو آخر موجود أكثر تطور نتخيل شنين حاب نوخره بالوقت التالي بدل ما فماش الناس اللي نحب.